الشخص العادي ياكل اذا بالمطعم اكيد اغلى بس اذا بالبيت بالأسبوع تقريباً ميت ألف وبالشهر يطلعلو مية وخمسين اربعمية وخمسين اقصد او اكثغ حسب ال عدد الأفراد يعني مال عائلة وحسب نوع الاكل وكذا